<hesitation> Kuae teko omombeu vaereta amoape jukurai oparaviki ikirei iruvaegui oeki ñee ani mbaenunga <hesitation> arakua ipuerevaera jaereta oiko jeje <noise> amoape apu ndie <noise> amoape añetetegue ndie, jokuae mbaeti ipöra tëtä iporeta ndie esa iparaiki ikaviyae oimetako añeteterupi jaereta imiarivi, amoapeko jaereta mbaetivi <hesitation> opa imiari mbae nunga tekoretare oñomiretavi